فمرة كان اكو بنت كانت زعلاني كثيغ و قيعدي جوا السجغا وعتبكي وعتحكي مع نفسا فالسجغا جاوبتا او حكت معاها وقلتلا اش بيكي فالبتت قلتلا وبعدين صاغت دائماً البنت تحكي مع السجغا وصاغو <hesitation> صديقات